اي التخلص من اي مشكلة تغيير المناخ العالمية الي احنا دنواجهها، فاثرها و اضرارها و اي- اسبابها دتأثر على العالم بشكل كلش جبير و هي مشكلة عالكية، فأذا احنا تخلصنا من عدها حيكون النا بيئة نظيفة، اي-مياه نظيفة حيكون عدنا جيل انو يكون نظيف فأحس انو اذا الدول كلها تعونت لحل هذي المشكلة، حتكون انجتز.